Anyuth na nyutho nï ngat mörö tye kï two par ënë obedo nï, dhö cwinye inwongo rem, bedo karë kënë, thonere athona, ëka inwongo caa kiduc cwinye ba yom.

Kwan okelo rïbërë kï winyere ï kabedona nï jö n'ökwanö n'obino opwonyo gïnï lwak ömïö jïï obedo ï gurup jïï kobedini tye ï bol cup dhanö tio kanya acël ëcïdhö ï gurup epuro ëka enwongo cïlïng ëka cïlïng ni könyö lwak

Yodhi na kwan okelo ï rwöm më kwöna ënë nï, ömïö angeo kite na myero atii kï cïlïngna ködë, angeo kite na myero agwök kï koma, angeo kite na myero arukara këdë ëka karë kï karë, myero anën nï acïdhö ï öd yath më nënö kite na two më yot koma tye ködë.

Gin na römö kelo gin na kelo awano ï gudo gïnï më Uganda ënë nï ngwëc na rac kï gi woth na nwongo dhanö tye ködë ngec n'ope ï kom kite më tic kï wanga yoo ëka bedo kï ngec n'ope më kwanö gin n'ekethogï ï yoo.

Gin na onu ërömö tïmö ka ngat mörö kï ï kin lwak tye k'anyuth më two awöna öpïö ënë më nënö nï ëlarö ködë öd yath ëk onwong köny më yot kom ökö öpïöpïö.

Arem më two dwena kite na an arömö ködë ënë më acël mërë myero amwöny yath na kweo arem. Më arïö mërë myero awowotha angwëcï ayeyengo koma ëk arem nön orweny ökö.

Nwongo obedo kënë bedo kënë, më arïö tye kï thama na pol, më adek më twak mene atata cë nen nï dhanö ni tye kï par ën ökënë tero na redo onyo wöö awöa cë ingeo nï dhanö ni ba tye kï par mörö lok mörö tye ï kome tye kï par ï kome.

An acïdhö ï lobo nökënë rwök mërë lobo k'enami n'ëböngö nï kampala. Künön ödöngö rwök ba eporo kï pacö onu onyo lobo onu thur ni. Ka iporo lobo nön enwongo onu Ethur pod edong tyelo adek angec. Awene mönö na onu ethuno yo künön na nwongo thon wëkö epore unu na calo lobo nön?

Ëë lwak na tye ï kabedona obedo gïnï okone ëka gïn dag adinga ënë ömïö gïn obedo gïnï okone më dongo lobo.

Pï gwökö del koma an myero anën nï alwökara ökö ëka adunyara kï möö na bër ëka myero anën nï aumara ï dyewor ka lang-git onyo cüka na bër ëka pï nënö nï an myero agwökara kür awotho ï kom köth caa kiducu ëk kür gin mörö këkën kür ökaa.

Cwö twërö nënö gïnï two kanca kï ï öd yath nï gïn nënö ï karë na cön gïn cë nënö ka two mörö ni onyo ajeme dong ödëth ökö ba dök römö cang gïn dong ngeo angea nï man two odeke ba dök cang na twal.

Kï kin ëthïnö anyira na tye gïnï ï kabedo na mëga nwongo nï pol enyodo ba marö bedo k'ëthïnö pïny , marö gïnï math, ba marö gïnï pwonyo ëthïnö cë wëkö ëthïnö nwongo peko na pol ëka weko bene gïn nën nï epwonyo gïnï ëthïnö karë kï karë.

Pï bedo kï yot kom, an myero acam cem na tye kï moc cem kïbëc pï nënö nï, yot koma obedo na bër.

Tye tuko odilo, tye tuko putu ka wïnya, tye tuko gïta, tye tuko më thëkwarö n'ëthïnö tuko këdë kothyeno thyeno.

Kwan ömëdö rwöm k'ëthïnö anyira më pacö pïën anyira ducu kwanö gïnï onwongo tic ëka tye gïnï ka tëmö kï tëk me nënö nï ëgërö pacigï na bëcö.

Ëthïnö më kabedona marö gïnï tuko apëcï epyeo thöl ëgwëö odilo ëka thon nwongo ewer ëka ëmyël.

Kwan öyübö anyim k'ëthïnöna ömïögï onwongo tic, ömïögï nongo ngeo kite gïn römö gwökö pecigï këdë, kite na gïn puro këdë, kï pur ï pwothigï, kite gïn cökö kï cemgï, ëka gwökö k'ëthïnögï ëka bene thero ëthïnögï ï cukul

Kwan pïrë tëk pï gwökö kite ka jö më pacöna pïën rwöm më ryëkögï kï wörö ï kom lwak ëka tic na tëk nwongo ömëdërë.

Nywakö jami na bïth kï dhanö na ba ingeo yot kome, tar wang, na nwongo ibedo k'ëcwö önyö kï dhakö na ba ingeo yot kome, onyo bedo kï mon na pol, onyo cwö na pol na ba ingeo yot komgï römö mïö jö two jönyö.

Na wok ï kwan, an do anwongo yodhi mökö na thïnöthïnö më mïöna calö mïö na cakö bïacara mökö, makö tic na an anwongo na bër, ëka könyö jïï na man ducu ömïö gum tye ka bino ï koma ëka an atye ka kwö ï yore n'opore.

Ökönya ömïa acülö ëthïnö na mëga ï cukul, ökönya ömïa anwongo gërö öt na bër ën obati, ökönya ömïa apïdhö yen na pol na tye pacö, ökönya ömïa apïdhö yen na papath man ëcamö kï man ba ëcamö ï pacö na mëga ömïö kwöna obedo na yot.

Kwan ökönyö jö më pacöna kï bedo kï mör kom onyo më tio tic ka lwak kï kabedona ni nwongo nï rïbërë dong tye na yam pod etio k'acëlacël etio kï pacö këkën kobedini man dong ebedo ï gurup

An amarö camö nyig yen calö ëpapaï, macünga, aa cwaa, alïmö, mm ökwakwala, kï okura, kï dudu.

An amarö rwata kï okone na nyen ëka amarö romo këdgï cawa ducu.

Pï gwökërë kï kom two malaria an myero anën nï jö pacöna önïnö gïnï ï net n'ëkïrö kï yath pol karë epwodo kabedo na mïögï nywöl gïnï ökö ïë na bër, ëka nënö nï wan ecego dhogolawa ökö kanya acël kï windo ka dong othuno kothyeno ëk kür öbër ödöny ï öt.

Ëthïnö römö gïnï nwongo two ka tuko gïnï kanya ba leng pïën kany nön nwongo cöl, nwongo mïö gïnï two.

An apwoyo pacöna ï kit man, më pwöyögï ka ngat ötïmö tic na bër.

Dhakö mïtö öcak pimere cücüth ka ögamö ïë na naka naka nywöl. Tëk ögamö ïë agama nï tap, caka caka anaka ï dwe acël naka ï dwethi nön gïnï kïdüc na ën bino nywol ni më nënö yot kom athïn kite na tye ködë.

Two cükarï obedo two mörö na rac rwök ëcwö myero opimere dwe kï dwe onyo kinge dwethe adek më nënö nï engeo yot kome pïën two nön obedo two na rac na ka oteri athüra ïrömö thon wëkö lobo ökö caa mörö këkën ëka nwongo ïwëkö pacöni ökö ata nï yak both ngat mörö këkën.